karen buularnei, woodi karen mei pamari o'n, woodi jee woorbe, woodi jee rewbe, woodi jee maube, woodi je pamaribe, woodi jee marbe banduu, woodi jee beraa banduu amma pad irin gotel